On fuu on kuwii, on maagii dow ɗum- dow ɗumton project, ngam koo moye huwii kuugal mum no haandi, kadi boo kuugal project ɗum waɗii, timmii, nder nasaraaku. Miin boo wannii-on alƙawari to feere ɓeydii heɓaago yeeso ɗoo on pat mi raɓɓitay-on mi hokka-on kuugal.